Ôzumuri-ĩ maša hunu čubĩ <hesitation> ko hunã du bes tedu bûroyunu ni yaabi hunã duyini Ko hunã du ŋgaa čûwo mannu tedoo, mura tûrroo, ko hunã du guyini, zûrko di tûku yaabi hunã ma hûi-ĩ du činai. Sûgoi tedi, čoŋu zabtini, sûgoi tedi gudi čoŋu zabtini, to koo di dohu ôrru budaa čûwo mannu dohu turonnu du guyini, ko hunã du bes mašaa huna čabčini. A muro zaga gudi gunú, ko-ĩ du čabčini.